<hesitation> Aradala gne mihina hena satria ilaigne vatan'olo gne hena satria raha ohatry gn'olo mihinan-kena matetiky de mety oe mitombo e vatany zany mahazo ainy izy de lasa mihamaventy izy mitombo sy mitovy zany vatan'olo sy minakena ame vatanolo mihinan-kena zay zany gne <hesitation> fe- gn'hevitriko.